Umbõlõ rassõ küsüsmüs. Ma arva, et ma olnuq väega šokih, ku ma võitnuq aga kõgõpäält ma masnuq ärq määdsegi võlaq vai midägi, miä mu perrel om. Ja sis mõtõlnuq ummi suuvõ pääle.